Amaxli tsuku xi tsuku tun pulana na kawaniyan amaxlitsukut aman kat ama enero pus kues kakgawiwiku xla min sayin la sayin nimi un chiwaniti lama ani enero febrero asta marzo pus kuesa kakgawaiw ku para na tanuyacha xla abril mayo pus kuesa ka chichi pus na talakgpalinits porque xa makgan xa lu takatsi xchichinin lha ama na mini mayo lhatun para sayin para u chiwanit pus ka chichi xwan para pus na talakgpalinits kilhtamaku lhalh lu nuntsa chin chinoxa makgats e cheama no ama enero chiwanit puxnumak chiwanit na pina makglitma chiwani na tampat makgstakgonit wixi natan pus lhalh lhalh xtanuntsa xa chincho tsama ama no junio junio julio amali tin tsukunan chankan na tsukukan chankan para kux para tu para stap Chiwaniti max para tin chan tsamalh pus kuesakuesa kilaku nox la ama xpustakgn wanikan xa tsama puchichin wanikan xlama tu tunon chankan xa xa julio junio tsama pus nin tanuyacha noxa e agosto septiembre pus tsa tsatsa natsukuparats kakgawawin e na min na lakamin chichini tina nuntsa wampara xa kakuwini e pus tsamlh pus choxa katsis mini sayin kuesa kakgawiwtsa ta makgkatsipara lha lhalu kawau para putiminik ka xlikat chi xa akgatunu papa pus na na maskujukgoy e tsamalh akgtuxan chankan akgatim kat makgtun ta cosecharlinan ta chan para xkuxikan para chi waniti no atsa atsak nak pulataman y pus maski para mima xa sayin para mima para e para chichinima chiwanit pus lu max xtalitay lakchixkuwin uxa taan xa tataskuj i kakgotanun no pus chimaparakgokg chiwaniti no noxa lakan tsama ama kat pus nuntsa nuntsa xlikat xlikata xa Nunt pus utsatsa noxa kawau tuxan talakgalaman chiwanit e chinoxa tataskujmana lakchixkuwin